Ny fomba fiasan'ny hety a, izy io manko a de fitaovana vita amin'ny vy, de vy anankiroa zay io no mihaona, de m- somary misy ohatran'ny fanatsofoana rantsan-tànana zay aminazy io, de rehefa hanapaka zavatra de mihaona io vy io zay maranitra de maranitra, de manapaka an'le zavatra tiana ho tapahana, ohatra hoe manapaka volo, lamba, voninkazo. <noise>